sai nsai kin nkassi jenju jeni yi fin kilan dingin aguwei ninga wurau aguwei jowei wurai nnagawei wuragyi wunuwunu tun nigiwei toh kan jebu jeni twii ne jun dama guwai kapin dwii jor ba shiyo dolle kokan je ni kapin npu nniga wurai koh yayitoh kan jebu jeni ne nyapui nniga wurai chiyasa kan wuni yi pinu nkasi nje jeni kan je jeni twi yiti kalagi ner wukan ke don woyi wolsa a bwiyei yir tu jin jine a bwii ka jebu jeni twi ne ra damaniwei chiyasa kan wuni yi pinnu kilan nkasi yi je jeni kan je jeni koh dono wurai npuwai ningu ya jyiyau jyikirik wukangu chiyasa nkasi nje jeni yi pin kilan ka pinnigyi <noise> nkasi yi je jeni don digin bur sina yokoko kina kama jebu jeni twiine ma pui ma nigya wurai kama jejeni kalaminu wei ma puwei nigya kodono wurai ka je jeni amma kama jebu jeni ne ma bwui ma nigya wurai dikan gi dolle kokama je jeni kafin ma jyiga dimire ma nigya wurai kayito ne ma bwui ma nigya wurai dikan gi mii don mii lokaciwukan ke aguwai jor dikin gi aguwai gullai kwara kan jebu jeni twii yi pin kilan wii ne npui nnigya wurai dwii ai dolle kokan agi nje jeni kapin inigya wurai kan jebu jeni twi ne npui innigya wurai dwii dolle kokan nigya wura dwii toh kan wuni yi pinu kan jebu jenitwii ne kan an gulai jeni yaku duguwai jun damaguwai ipui nnigya wurai du daya inigyai ma songi nubu kanga bwo yi bwonni tum- tum a bur pmai, tika jebu jeni twii ne yomino pima wahala wukange a bur pinai dolle pino ba je jeni kamin pina banigya wusai dinkangi dolle don yikasuwai gunu yi nanuwai a dwii pinai kai je jeni tina yi sin dise yiti koni din ba kalayiro a buryiri pi kasuwai gudu yi na wei yikasuwei jeni yi jewei bakwara yoma gyi pina mwa jewei a pui layiru mirugulai mwasi magyi bakwara mwa buno jewai pma yi wunu ne ma babwiya wukange ma kasuwai jegujenu din ba wuni ba ba hara ba ko bakarantani nyina dolle no jyiwe pino jeni kapin ba bwataga dabu ner ba twio je bu jeni nerba mwatwi horongu jebu jeni da bu don bwiya ba wuni yito pma jyibu jeni jebu ka ara ko lanuwo don ara ara chewei kin yo kasi bwiya wukanke ka ara ko lawukan don ba jeni kin njami nko iri kasa ngyange lanuwoo nko iri ge kasa nkasiku iri kasa noba jyige yir kasa no ba jyige jeni tikin gi njewei sai nsapuna min toh buga kanadi kagyigi jeni twii na ndiliwoi njyburuwei bu jewei bu niga kanadi kan dilina njyimir wei bu jewei toh yito don iko anigya kunni din babwiya wukange kama nigabu ma jyibu ne ka ar la nuwa don ara ko don ya minuyowurei damuwa wungange a buryei amma ka jyigi jei yaku jyigo damuwa makwei tubak a pusu tok ya damu a buryei pero don yokoko kama chebu jeni yi pin ne kama yoko don kajebu jeni yoyai damu dingin dal jeni de yini tum- tum abur neri yi kalangu wan abur neri ako dono jore kama jyigi ma jyei ma nigya kanacha kama pui kama jebu ne ma pyui ma nigya kanadono wurai dolle koka ma ti jeni tina ma je ma kapin nan ba dumina ma nigy kanacha abur mai ka mo jebu jeni tuna don ne don yominuwei yir twu yakuni a bur mai din ma pui ma nigya kanacha kokamo je jeni a burmai ko babwiya baina ma kama jibu jeni na pyi ba nigya kanacha a buryei yo jyan dwiyir don bagira balenteng yar da ku yi wuna yana yi wuna yanayi wi bomir wuna kama jebu jeni ne yaki yi buwai yi nigya kanachau dole kokai je jeni